Eh cöse penso, penso a-o viægio che no ò mai fæto perché mi in sce l'aereo no ghe son mai stæta. Me saieiva piaxuo. Quarcösa de breve eh perché mi no gh'ò guæi testa à stâ ferma ma no ghe son mai anæta.